Kan khayyaroni fi bagdar ba dir hadi walla bagdar balla annas ma bishifuni kan niwit, bakhtar annas kan niwit ya ishifu ni, finshan kan fi bikan hana khudura, bikan bi dabbizu fiya nas walla biktulu fiyan nas kula, kan ma shafoni da bagdar ba saʼid ba saʼidal al akharin al annas bishifu fogum walla kan alalʼaqal.